Aɖia, mìanɔwo be gamea mabe mì zãna akɔtɔ, akɔtɔɖi ye mìa nɔwo wɔna nye ameyibɔɖi le mìagbɔ fie ya. Vɔa eva li fia be aɖimɔwoa, mì ŋgba va le zã leke o, mì va trɔ le zã kpevigoɖoe, mì le zã omo, mì le zã yovoɖi vovovowo, kpoa mì nyana nu kuwo, mì lena tsi kuwo, mì nyana nu gba kudo. Ena be nuw mì wɔna kui mì klɔna agbã, agbã ya kɔ. Dɔmɔwo ye aɖi wɔna ye kema le mìa ŋti. Akɔtɔɖia, eyi ne mìanɔwo ɖanɛa wo dzina domanu, wo kɔna tsi ɖe domanua dzi, domanua tsiɔ na tsi, ne domanua tsiɔ tsia, wo va ɖe nɛ dzo dzi efiɔna, ne ebia, wokɔna amidzĩ ɖe eme, no kɔ amidzĩ ɖe emea, wo blunɛ, ne wo le blu kakaa kpoa, no wodo dzo nɛ wonɔna blum kakaa kpoa eva sena ŋu va trɔ wɔna aɖi. Ne gbe wɔ aɖi kpɔa enyina aɖi wo nyana nu kui, wo lena tsi kui. Ye nyina aɖi ce ne wo wɔna.